Min ɗo kalaau min uri ti bini voro gboɓe kpanlang bini mi urin ka folen ɗulo, mii daɓa kakara ti Yamba min daɓa kakra ti Yamba mii luɓi mole mii fol ɗulo, min faa bii fol dulwee, mii uri mii dili teen ɗi, min ɗi, iŋ pi yey palle daadimi, min pala daadimi min faa, min yee tamin koo, bene yin pip lwaa min pip lwaa neelee nungtanghen tang, min faa bii nee nungtanghe, mii yili nywaa di gub yi mii nee tompirin, min faa bii nee mii benele tamii luɓi lana kakwee yin twaa lana ɗore yuu, min ɗo yuu, mii teeka nee tumin yuu, min ne tumin yuu min ɓolamii mii urumii mii marmii la did, min yi dit, yimin gab did umeshimii ɗee meen wol, voro kamin wol mee, mii uurii mii ɗee nuŋ ka mii neele nungtanghe kati lwee, yoon ɗee yok ganwaan taka nunghi iŋ kutale nungshigong yoon ɗee yok jogale neele nungshigong, yoon ɗee yook aleyafu neele nungshigong, yoon baa ɓeele koole aleyafun lwee. Fek tumi kang daa ɓee kan yim, naamin she, kween ka mii neele tumi baakan Min faa bii nee ti lwee, min tang min tang nyolle meen tee min faa bii nyole mee mii teeka uli nywaadit biyee yele nywaa jemi, taɓon u nywaadit ti tee voro ka shuub kii veere, shee voro ka niinid shee voro ka shuub, mii uri mii loomii teen loo yi mii ume teen shimin kalua, min yi min fo ɗulo, mii ɗoremii teen kalua mi umetenshimi. kween nungkamin neen daa ɓee ti tee lwee ti tee veere.